أكتر شهر حار هو <hesitation> يوليو وأغسطس، أبرد شهر هو يناير وديسمبر، أما من ناحية الرطوبة فأشهر الصيف حاجة تانية أكتر رطوبة، وبالنسبة لأشهر الشتاء بتكون <hesitation> أكتر بردا يعني جفاف، بردها جاسي شوية.